الى بغيت نلتقط شي صوره جيده لشي واحد يعني غادي نشوف الزاويه اللي غادي تكون مزيانه حاولي يعني تكون الصوره في الطبيعه مع شروق او لا مع غروب الشمس حيت كيعجبني المنظر يعني ديال الغروب ديال الشمس بزاف